Ñaan najín apurir pësansir bëcí wul. Ñaan cí naloŋ kabúka nëbin komporëtëman dëloŋ dímeedí dëko waráaţ, nëţëpáa nabidëmb nëkawará komporëtëman dëmënţ duŋ këwín nasansir. Naloŋ kací nadëmb duka bina ngëloŋ ngímeengí ngënko waráaţ, bëdu ţeen dul ibaţáa wac nësansir. Kon bañaan bajín já bësansir. Baloŋ kací buka rudoko këwín bací kaleenţar bukal bëdu teend bukal ibaţáa já nabí ţookoorul ndukuráar kowí bañaan cí wuŋ kajákul me uko wará me waráaţ ţul ţí napurir ţun pësansir bina cí bí.